Abosoom nyinaa dzifuu bosoom na m'enyi gye ho yie papaapa. M'enyi gye dzifuu bosoom no ho yie osiandɛ bosoom no ne dzin no yɛ dɛ naa dɛm bosom no mu so na edziban ahrow nyinaa puei mma yenya edziban ahorow yedzi no foo. Edziban no bo nnyɛ dzen na dza epɛ dɛ etͻ biara so wo sika tum tͻ ma inya bi na woso idzi.